Na zah koa ary tsy mahalala hoe hitehirizan'ny kôlibria angovo amin'izy manidina be iny satria raha ny tokony ho izy ,izany hoe rehefa manidina haingana be ianao de mia lany ah ny angovo anananao kanefa nareo miteny hoe ny kôlibria manangona angovo, ohatran'ny zavatra tsy mifandray zany ah!